Pues xiinina io horre ndeekuna nuun ve'ena ja ku ta tivili jiaa nda'ayuuxi in ladu ve'ena teenda'ayu ni ingaxi ja tee ava'axi inga ti vili ja naanixi kuili naanixi te kaakui'iaxi xiinuxi kua'an da'ayuunka xiinuxi kundiixi pues jiaa io ja koo o io ja feku ja xeeavisar na'axi ja naaxe'e naku ja koo te jiaa jiaa ku ja ka'anxi in ta ja entenderxi tiuku o meenxi inxii te vaadeé kurri kurri kuuxi tiuku aja kun da’avi kuundo te ndiaa jiaa ku ja xe entenderdo ja ku ti vili ja.